Fomba fampiasany elatra-nany mahatonga elatra-nany maro kolera in̈y ze mba hisotomany femaily zen̈y antony. Aviô matonga izy mba tain̈a midominy ze amy resaka sosialy amin’ny manodidiny nazy io karà zen̈y ze no azoko volaniny.